پرمختګ ماته هڅه، نوښت او بدلون راپه یادوي. زه پکې د ذهن، اقتصاد او ټولنې وده وینم. پرمختګ د ستړیا او هوډ له لارې راځي. کله چې خلک زده کړه وکړي، پرمختګ یقیني کېږي. پرمختګ د ټکنالوژۍ، هنر او فکر پیاوړتیا ده. زه پرمختګ د ژوند د ښه کېدو سمبول ګڼم. پرمختګ د ګډ کار او دوامدارې هڅې پایله ده.